Piprõjahvataja <hesitation> jahvatas piprõterri niimuudu, et sääl ummaq teräväq hambaq seeh, miä ei lääq küll peris kokko, aga näq käüväq häste lähküst ringi. Ja ku sinnäq vaihõlõ sattus piprõterä, sis tä vaotaski tuu terä katski pulbris.